Mi l'ai pa la minima idea dë fe ël grup d'la cruata, ma l'ai mai gnanca vërsü ëmparè, ma përché la bütu poch poch poch, alura ad ezempi cuandi l'ai da bütelu i ciamu mia fumna a fe ël grup che forse al e peggio che mi o se no anche përsun-e tacà mi s-giütuma l'ün l'aut ma fuma dë grup ch'a zmìu dë fisele, mal ciapà li tüta roba stran-a